Mushuklar asosan bir bilari bilan tovushlar orqali yani miyovlash g'urullash va tana xarakatlari yani quloq va dum <hesitation> xarakatlari orqali va undan tashqari xid orqali ham bir birlari bilan aloqa qilishadi.